اختار اني أكون حيوان الفهد لانه جميل شكلاً وقوي يعني في الصفات وفي ال- وخصائصه وأسلوب حياته بشكل عام جدا جميل